Binatang yang biasa i o kia <hesitation> i ango gasi oka manege, moi tabule, sinoto o dode, jange o kia tauja, <hesitation> joata o kia manege <hesitation> dode.